Dabba latinga mi yiaino ɗun, ko gauromi jumeɗun faa hekkini am kan woni eda. Ko min janngata boko fa min boɗɗa gaynugo ɗo. Modibbamin adi min yari min gagiyel ngal kanji. Nder gagiyel ngel minjiɗon dabbaji fere-fere e nder dabbaji ɗi min giie min giee e gabbi, min gie kelli, min gie badi, min gie node. amma ɗi ɗo fuu ɗi kayɗinake an ɗi ko ɓuri heeinaki am e woni ko mingie ede. eda kam min dari neɗɗo hadde ɗo e ladde nden mi ai e saidi e woni ko nder ɗo.